Ny mofo salady aloha zany no tiako kokoa atao sakafo atoandro noho ny salady fotsiny amin'izao satria iny mofo salady iny mahampy ahy mandrapahatonga ny sakafo hariva indray, kanefa raha salady fotsiny no hohaniko de mety noana vetivety aho.